Eee misy ny atao hoe cable aka i cable io zay ro mampitohy an'io solosay io amin'ny printy io ao ka fa maro avao koa ny raha mifampitohitohy anatin'ny printy iosy solosay io ka lafa velo ny solosay la velomy koa ny printy la maro nty rah kitia kitia ao la mipotitsy ary amin'ny printy ary ny raha kitikitianao anaty ny solosay io ao.